א פרינטער פון א קאמפיוטער איז- ס'איז צוגע- מ'קען פון די קאמפיוטער <hesitation> אויסוועלן וואס מ'וויל ארויספרינטן, און מ'דרוקט פרינט מ'דרוקט וויפיל- לייגט אריין וויפיל מ'וויל און וואס מ'וויל ס'זאל ארויסקומען און ס'ווערט ארויס- ס'קומט ארויס ס'האט די פרינטער האט אינעווייניג אינק און ס'- טינט און ס'קומט ארויס.